Gny fomba fiarovan'ny gny sora gn'aina da izy misy anigny raha maragnidragnitsy aby igny amy gny vatany. Avoakiny igny nofa misy raha atahorany, mampatahotsy anazy na misy olo, na misy olo na misy biby te hanambotsy anazy. Da igny avoakiny sô mitroboky anao da maharary da tsy mitakosiky anazy.